Eh mety ho marina avao zay fe tsy mety koa laha ohatsy ka matoky tena loatsy satria tsy voatery ho nanao avao ny marina.